Mi buri yidugo nyamdu beldum mi yida nyamdu je mari manda ha nder mai ngam manda vodai ha bandu goddo do wadda nyawuji duddum je torrata goddo.